Anu e pippisi, injo pippisia iya narapi hattunna punna pahosi i, kapunna tala pahosi i iya lagka kaleakki languppa injo pippisi, nampa injo pole pippisia nu mile-mile to tempa injo nampa natimbung, nu ri poko-poko nu panra a pi nampa na timboi iya, tapi tala selamana to ji isse iya do, nampa injo pole pippisia loe to buanganna rie tommo njo haji ni kanre dipasi pallu utanga ntu mae, rie to nu anre, mingka nakke iya punna nauranga ammakku lampa ri koko abboja pippisi, biasanjo sembarangmo ku allei ka kukua padasi ji inni anunna <hesitation> bentukna ntu mae, rie tomo njo biasa anu warna eja, nu pute, rie to nu lompo kalea rie to mo njo nu sedang-sedang, tania injo pole angkua sangka pippisi nu langka rie njo pole sibuangang nikuanga pattes, nampa injo pattes a nu anre nissengi ngkua sikurae nampa na mbuah, rie to njo kulangere caritanna tawwa punna talia to pahosi eh anupi apasse njo attangang tahunpi nakua taua, tapi anre kusse to iya do ka nakke nu tala butuh alamungi totoaku pettes, biasa nahalli kaleji ri pasara injopun punna narapi to i hattunna, nampa injo pole totoaku punnalapai ri pasara malli pettes nu mile-mile todo kah injo pettes a bua-buangan todo hargana buangami pabaluna buangan todomi hargana. Rie to mo njo biasa ta siliterea ruang pulong lima sabbu, jadi kitte langkara maki nganrei pettes kah pakuanami injo hargana ri pasara suli i, rie injo pole sibuangang baju nu tanu langka nikuangang anu baju mutang paku, injo baju mutang pakua injo kulangere punna tang pahosipi nampa narie tapi biasatodo iya rie rianua di ampi kalo-kaloroa, ataukah ri galunga, intu mae di rompo-rompoa ntu mae biasa ta siloheang todo, nu tempa pakunjoa njo biasa napatimboi punna baju mutang paku ia padda ngkua nu langkara natangkassi patanna koko do.